रेफ्रिजिरेटर एक मशीन होदी जु खाने क ठंडा रखने का काम करदी छ। इमें एक गैस होदी जु ठंडी हों दी । य गैस पाइप में घूमती छ और भीतर की हवा क ठंडा कर देती छ। इ ठंडी हवा से खाने कु तापमान कम वाई जांदु, जिसी खाने को खराब होने से बचाय जे सकदू छ।